Ko wiyeete oven e huwa so e wodi hite lamtarki. Un joonaake sai un omti oven, e wodi gahere ɗon to un watata nebban gas e nder. So un wati fuf benday e nder. Ngam e wodi gulol e zafi e nder.